Ti'i busabun te'en nubeda maua ore mendeso kupa sabun te'e kupang resenan wi tu kesen nuu paka wu rupa so sulolongan alenan ore rupa su lamari rupa sululolongan paka to pina ampa ti'i rakel leba pendesonan kupang pangalaen kupang panggulasen kupang sua'ne <hesitation> gampang ke terama mikir-mikir ore ni rupa soba tera piki-pikiran to here alaentou ore laungunan to jadi parru pamake ngen koala insuban rakele ti bank